போர்ச்சுகல் தனது முதல் காலனியை பிரேசிலில் இல் நிறுவியது. குடியேற்றவாசிகள் கரையோரத்தில் கரும்பு தோட்டங்களை உருவாக்கி வைரங்களையும் தங்கத்தையும் ஐரோப்பாவிற்கு திருப்பி அனுப்பினார்கள். விரைவில், மேற்கு ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து அடிமைகளாக வேலை செய்வதற்காக பிரேசிலுக்கு கொண்டு வரப்பட்டனர். ஆம் ஆண்டில் பிரேசில் அதிகாரப்பூர்வமாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது, போர்த்துகீசிய தூதர் பெட்ரோ அல்வாரெஸ் கப்ரால் கட்டளையிட்ட ஒரு கடற்படை, இந்தியாவிற்குச் செல்லும் வழியில், சால்வடார் மற்றும் ரியோ டி ஜெனிரோ இடையே போர்டோ செகுரோவில் தரையிறங்கியது.